वॅक्यूम सील केलेली पोटी वा झाड ड्यूटी फ्रीजर बगा सर्किल्ल्या ह्यावेक बंद अशिल्ल्या पॅकिंगांत दावरा अप। थोडो काळ सात्वपा खातीर मांस फॉरटी डिग्री फॅरनहाइट (चार डिग्री सेल्सिअस) वा ताचे साकेळ फ्रीझरात दावून काही दिवसभितर वापरचे।